اشرح كيفية كتابة رسالة شكر لطيفة "عبّر عن الشكر بصدق، مثلاً: "أود أن أشكرك من أعماق قلبي على مساعدتك ودعمك لي "وضح السبب الذي جعلك تكتب الرسالة، مثلاً: "لأنك كنت دايمًا بجانبي في أوقات الشدة "استخدم عبارات إيجابية ولطيفة، مثل: "تقدير لجهودك الكبيرة، أشعر بالامتنان لك دايمًا